جو بريفار مانوليش اوبليجي باش نرقد, بارسكو ماكلة تتبدل بزاف, سما كل ماكلة تاكلها فيها متعة جديدة, بصح الرقاد فيه غي رقدة وحدة, سما تسمح في حاجة وحدة خير ملي تسمح في حاجة فيها بليزيور بليزير